(-) Punta lugar ñuka shutimi kan <noise> Juan Lazaro Tambo Valla, ñuka llacktami kan San Jòse de Chakasha kay Guamote <hesitation> kitiman tatadik llackta y shinaka, ñuka <noise> yayami kan Nicolas Tambo ñuka mamita kan Manuela Valla y ñuka <hesitation> ñukanchik kanchik bueno, chika, <hesitation> wawakunata charishka shinaka ishki kari, quinsha warmi <noise> y chaypi tandarishpa kawshanchik shinaka kaya Guamuten pertenecenchikshi pero <hesitation> diferentetes trabajospi kawsanchik. <hesitation> Bueno shuk amigo, <noise> maijan rikshikashkuna mana shuk bueno, puñuyta charikpi o <hesitation> mushkuyta mana chary tukugpika bueno ñuka nini, puntapia shuk formata, <hesitation> mashkashpa cada persona nachu, ñuka <noise> por ejemplo nimanchari, <hesitation> shuk <hesitation> kishkayta katigkashpaka mejor shuk kishkayta japishpa shuk <noise> <hesitation> shuk leyaña librota hapishpa chaypichari mejor liyayman <noise> chaypi ña shuk suñeo tiuyachuk nacho o mana kashpacha tiyanmachari shuktek llankaykuna dentro de wasi ukupi antes mejor chaykunapi <noise> shinaka may imapipish <noise> ashtawampish la desconcsentradishpa <noise> may rato puñuy mana tiyakpi imapish yuyakunala mejor, mana ama chay yuyatala charinapuk mejor, shuk llankaypi mejor dedicarishpa ña chaypi shamaritukun o suñuyta charintatukun. <hesitation> Bueno ñuka <noise> wawari kashpa ñuka yuyarimanta nini, <hesitation> mirga, mirga pugllaykunata charijanchik llacktakunapi <noise> tal vez ashawankarin, tandanakushpa vecinakunawan, ñukanchik familiakunallatik, chay jovente <noise> wawakuna ashtawankari, ima cinco años o shukta wata, kanchish watakunata tandanakushpa <noise> may ratoka animal kunawan kashpapiush may ratoka animalkunata <noise> Ima shuti churarkanchik por ejemplo ima shuk chaypi shuk granopi imapi rikurikpika kayka ñuka oveja, kayka ñuka cuchi, kayka <hesitation> gordo kuchi chashna nishpa <noise> pukllaypi nishpa ashtawankari ñuka, ñuka mas mungkani carota manejasha nesh chayka carota manejashpaka mana ñawpaka tiyakjaka chay randinapaja kullki nima, mana ñukanchik yaya, mama randishkukpika ñukallatik <hesitation> shuk tentativawan <noise> ñuka yuyashka o manashuk carrota rurarkani, ñuka yuyarini chay kan kankawsan nishka rumita carrota rurashpa formajanchik ose chashna chaymantaka shuk ñanta llushichishpa chayta apapashpa purijanchik chashna katinakushpa <noise> chay carrota <noise> chashna <noise> ñunakanchik latik urashpa rumi kag mas facil ñukanchikpu chay sinchila <noise> y rumi kankawan nishka chaywanka urrajanchik <hesitation> carrota entonceska chaywan pukllashpa chishna purircanchik mas favorito. Ashawan jatuyanshpa ña <hesitation> escuelapi y shinalatik ñawpaga kug chay navidad nishka punllapika chay pi japishpa shinalatik michinamunka, llacktakunapika <noise> Ñawpaka <noise> ñanka mana ima rumi shitado nima karkaka, shinosque chaypika rumi chaypika karka shuk piolata templashpapaka chayta ayshash puriganchik shuk jatunla carro chay karka ñukanchipuk mas <hesitation> ña munashka <hesitation> imashuti kay pukllay y chaypika pelotapish y ishki ishki <hesitation> pukllay ñuknachik pocomas ñukapak rikushpaka màs- màs <hesitation> yuyarinakuna punlla kashka. <noise> Bueno ñuka <noise> ñuka yayitukuna chashna mayman <noise> rickpika panindik, waukindik shakirishpaga <noise> pukllakarkanchik <hesitation> es bueno puntaka, pullanapaja ñawpa mantak <noise> ashtawankarin animalkunaman rish purijanchik chayka animalkunata, michinaman, o yakuta ñawpakari, yakutapish purgyomanta aparinakagpish chayka puguiomun aparinaman rishapaka chyapipish pugllaywan purijanchik chishna <hesitation> rumikunata shitashpa <noise> maypi ka burrukunapi <noise> montashpa mishanakushpa, <noise> chashna pugllak purijanchik mana <noise> kunanalaya wasipi <noise> chashnallaka mejor purishpa chishna maymanpish <noise> ashtawankarin al mismo tiempo <noise> pugllashpa y shinalatik madadota urashpa purijanchik chaykan <noise> May ratoka <noise> hasta tashanamun rish purinchik karupi, <noise> chayka ñukanchik wasimanta paypika <noise> y kimsha chunga tatkikunata purishpa, <noise> o imashuti yakitumanpish rina y chashnalatik tachshashpaka aparishpa ashaka burritoman, <noise> apachishpa tigrajanchik chashna ñukanchik joventudpika purijarkanchik. <noise> Bueno shinallatik, ña ashtawan jovenyashpa ña <noise> chunga ishki, chunga pigcha <hesitation> watakunata charishpaka ñukaka, bueno, llacktapi rikugkani, <noise> ima nishun rupmpata aitashpa, <noise> o rumpawan chakiwanpish, maquiwanpish purllakuna chayka dedicarikkani ashtawankari, <noise> chay ishki pugllayta mas <noise> chaymantaka bueno, ña ashtawan <noise> tiempolkuna pasashpakatikpika <noise> tukushkani <hesitation> punta pushah kay chaquiwan jaytashpa pullana chay rumpata nachu, shunallatak maquiwan pugllanapipis shinallatik <hesitation> nishun colocashpa, <noise> o chashanapashachispa chay karka ñukapak mas prencipal chay Pugllaykunapi dedicarishkani y shinallatik <hesitation> ishqui, kimsha, <hesitation> kutinpi <noise> kay <hesitation> imanishun puntak pushak tukushpaka maymanpish purishkanchik kayshun llakctakunwan kayshun jovenkunawan, tandarishpa chayka, chay pugllaypika ari ashtawanka kari hapishkanchik ñukanchik <hesitation> imanishuk amigariti, amigarishkanchik diferentes comunidades, <hesitation> o maypikarin karu llacktamunta shamushkakuna <noise> por ejemplo watatukurin pi orgnaizanpika shamun kakuna, <hesitation> shuktik llacktamanta <hesitation> chaykunawan rickshinakushpa alshawanpishi <hesitation> apashkanchik <hesitation> ñukanchikpa shuk ninchik voluntad, <hesitation> ashtawankari mas <hesitation> rikuckpika ñukanchik <hesitation> chay, chay, pugllayka <noise> ñukanchik <hesitation> cuerpopak <hesitation> ima nishuk alli kawsayta o salud nenchek chaykunami apashkata ñukanchick sintedurkarkanchik porque <noise> yuyayjuna nirkaja simepre maypipish chaina tandanakuykunapi punta <noise> nishun kallaripi kay ka allimi ñunkanchikpuka fuera salud jovenkuna ashtawankarin mana shuti <noise> mal vicio o mal mana alli yuyitataka charinakan mejor <noise> Chayma ashkatawan dedicarishpa chayman <noise> kashpaka mejor alli kawsaymanmi chayanguichik nishpa rimakunakarka chay rishkanchik. Bueno kay punllakunapi ashawanpish ña bueno, tawka watata charini ña <noise> shinaka <hesitation> mana charinchik pugllay netamente, <noise> ñukanchik wasi ukupi pero sin embargo ñukanchik familiapi o comunidadpi tiyan ñuka wawakuna shinalatik pugllashpa purin ashtawankari chishna rumpata jaytashpallati warmikuna kunankari ashawan mas dedicaripish chay <noise> chay pugllayman shinalatik karikunapish chay deporteta <noise> calro yachay wasikunapi kashpapish maypi kashpapish chay pullitapish mana <noise> mana kungarinkuna nachkanchik chayka <noise> tiyanmi kay watankunakama ñukanchik llacktakunapi chay pugllay <noise> y chakiwan jaitana, <hesitation> maquiwan <noise> pasachina chay nishka pugllaykunaka tiyanrimi y catinguna kay kipa <noise> wawakuna y familiakunapish. <noise> Shinashpaka kay sumak kawsahypish <hesitation> Ñukanchik llacktakunapika ashtawankari ashka ashka rikshishka shimi kan imamata porque ñukanchik llacktapika nishunlla <hesitation> ñukanchik <hesitation> ayllu llacta o ñukanchik comundiad llackta rikushpaka tiyan shumak kawshay imanta puntaka <noise> kay pachamamatiyashkamantaka pachamamata ricgshikakamanta ashawanpish ñukanchikpa shuk <noise> imanichik kashna <hesitation> respirarina o shukpika ninchik kay <hesitation> ima kayshuk shimi nishpaka motoquishpa kawsana chayka shumak kan chuya <hesitation> chuya <hesitation> chya wayrata chashkunchik mana <noise> tal vez kay ciudad kunapilaya <noise> contaminaciòn maypika <noise> carro kushni tukuy chaykuna tiyakunata tiyan contaminacion <noise> chay ñukapika punta punta sumak kawsay kana nachuchig shinallatik <noise> ñukanchik <hesitation> llacktakunapika tiyan <noise> granukuna Grano <hesitation> papitas bueno diferentes sectorespi <noise> imalayami fukun nachu kada kada llacktakunapi o alto pi ninchik yana allpita o <hesitation> ninchik chay pukushka granokunapish ñukanchik <hesitation> ima shuti mana tal vez <hesitation> quimicoswan yalli churashka o tal vez mana o <hesitation> randishkashina o mana yachanchik pero chayka ñukanchik mikunapaja <noise> chaypi po r ejemplo ñukanchik <noise> granokunaka ñetamente ñukanchik <hesitation> allpamanta llushikshka chay kan shumak kawsay <hesitation> shukpi chay jawalati nishpa tukuy chaykunamanta <noise> imamanta mana nishun <hesitation> kawsaypika <noise> llacktapika libre <noise> kawshanchik mana rinchik <noise> urata o janakta <noise> ñuka solo sino mas bien, kawsanchik tandala <hesitation> ñukanchik ima llanckayta urashun ninchik <noise> o tandanakuyta rurashun ninchik comunakunapi, ayllu kuanawan <noise> o ima <hesitation> derrepente ima <hesitation> ima nishuk llaquirijuna ima problemas ninchi chay tiyakpipish Ñukanchikta, ñukanchik pura shuk <noise> comprederenakushpa <hesitation> o neshuk shuk dialogota charishpa parlanakushpa chashna sumak kawsan tiyan porque <noise> ñukanchik ayllu llactapi rikushpaka tukuy chaykuna <noise> sumak kawsaykuna kan entonces mas bien hasta claro, maypika ñukanchik punta pushak kuna <noise> ima ninchik precavidos ima shuk pika nigpipish <hesitation> a su vez ñukanchikpi llacktapi llacgpati kawsakunata <noise> tukuy chaykunata, hastawanpish tandalla parlanakunchik kayka kashnami, kayka chishnami maypika <noise> mishu shimipi nishpaka <hesitation> nishun juez imala problema tiyagkpika shutiknman dedicarinchik pero <noise> ñukanchikpaka mana chayka <noise> ashtawanpish alli kawsayman apan sino <noise> llaki kawsayman apan etonces chay ñukanchik llacktapika ninchik de que charinchik alli shumak kawsayta entonceska chashna kawsayta charishkamantaka <noise> grano charishkamanta, animalta charishkamanta, ñukanchik <noise> llacktapi yakito, ñukanchik <noise> tandanakuykunamanta chariskamanta chaykan sumak kawsay entonces chaymantaka <noise> pachamamata, puntapika palli nishpa <noise> kawsanakanchik kay kay alli kawsayta charishkamanta Ñuka comunidad manta rikushpa <noise> por ejemplo <hesitation> tiyan papitas, <noise> habas, melloco, oca tukuy chashna mikuna granitukuna chaypi rikushpa ñuka llacktapika ñawpaka mana <noise> kunanshina quimikush o fungisidas chaykunata churajarka, <noise> ñuka yaya mamaka tarpug puntaka <hesitation> chay animal majadita, kuna tiyak vaca, oveja, chaykunata tandachishpa puntaka ishmuchik ishmuchikpa killa wasa ishki killa washa ñutu rashpaka kashi <noise> allpalaya llushik chaywan, chaywan tarpujarka <noise> y chashnallatik y pambatapish o maypi chay <noise> imanishun chay allichin allpata allichishpish mana, <noise> maquinariaswan allichikarka, sino mas bien <hesitation> tzagmashpa o shinalatik yutaguna yapushpa chashna tarpugkarka chaypika mana ima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 Ña <hesitation> segurutitik altola manga <noise> ashituta demorak como quinse dias ninchik, quilla ninchi pero kutin kay bajo manka asha menos pe tienpopi llushikarkak, chaymanta bueno chaypipish ña ima nishun deservana nin, o jasllamana ninchik chaypika chashna purikush pa ña maquisolowan shinallatik mingasta rurashpa jashmajunakarka chaymanta, ña tayta amito karakpika <hesitation> punta lugar ka siempre yuyakgkunaka nek ñuka granituta rini muynamun y ña hapimushpa paykunaka ña punta ka wawakuna karag chaypika yuyarini de que siempre chay respetopish tiyakjarka <hesitation> wasimun punta llullu granituta apashpaka shamushun nishpa chayakkarka chaymanta wasipika puntaka <noise> chay granitutapish cuidadg mana llullo granodaka dempuede ima shuk tik granogunawan chagrushpa <noise> o mana chay imashutin kaskarata pilashpapish mana o imashuti nina ladopika tiyak sino <hesitation> Kuydarash chay chay kaskarita por ejemplo mana kishkichik chayka de una pungupi preprashka de a una chashan ña manguita man apaglakarka porque <noise> llullurik granitomi ñatik lanchagmi nishpa paykunaka kuidajarka chashnami shuk respetota charijarka ashtawanka kunan punllakunami chaykuna tukuriman <hesitation> ashawanpish ima ninchik kunan alllpitapish <hesitation> mana gan ñawpa watalaya fertil o ninchik shuk abonota mana charik <noise> chaymantaka quimikuguna na shitanchik chaymi llakinman chayanchi pero shinapish siempre maypiga chay conocimientota charijunaka <hesitation> chashan llankarinmi por ejemplo ñuka familiapi mana animal quimikuta churangunachu hastawanpish ishki kimsha watita <hesitation> washakunata chashna ocupashpaka kiwitata churashpaka shamanchikunami chash chashnami maypimi ga consencia tiyagpika llankaguna sino mana chay tiyakpimi llaki <hesitation> kawsaykunaka rikurimun <noise> o maypika kutintik y mana allpitata imabup valichiklaya <noise> ringuna karu llaktaman pero wasipika ñuka llacktapika rikushpaka <noise> Wasisitopika siempreme shuk tikgranitukunataga <noise> charinguna como nisnhciki imashuti español shimipika hortalizas nishk chaykunapish tiyanmi mejor chaygunapi kunan kutin claro mana allkata charishpapish <noise> chay granitukunataka organikamente pukuchishpaka ña charin fresco mana Guamotelamanta <hesitation> randikuna mejor chay gunapish sumak kawsay kan chashna yuyarishpa <noise> charishpaka porque <noise> mana chayta rurashpaka segurotik randishsolopish mana kushki <noise> pagtapika mana ima may ratoka suficientepish randin tukun kuna nachu chay kan ñukapak, chay sumak kawsaymanta rimashpaka. <hesitation> Bueno shinallatik yupaykunapi <noise> ñukanchik shimipika kan <hesitation> puntapika ceropika nin rumpa rumpa, shuk, ishki, kimsha, chushku, pigka, sukta, kanchish, iskun, chunga, <noise> chunga shuk, chunga ishki, chunga quimsa, chunga chushku, chunga pickcha, chunga sukta, chunga kanchis, chunga isnhkun, chunga pushak, ishki chunga, ishki chunga shuk, ishki chunga ishki, ishki chunga quimsha, ishqui chunga chushku, ishqui chunga sukta, ishki chunga cnachish, inshki chunga ishkun, pusank quimsha chunga.